Gmaani gmoon gaaji ma gmaani ghii gaaji ma, gmaani gbúlu gaaji ma, gmaani gyeti gaaj, gmaani gdúhaanŧe, bigolla nyaa bo fúud a fjaa ma, ndúhaanŧi wi ma gí fúd ma, he gee gi mmadana, hee gmaani jijijiii ge fana gaaji a